Kinda kiria ninakio ni mutumia uria waokile akiva advice avele advice ya mutumia umwe mavetanirie na muthuri wake, mutumia ucio niwaisililie kwinuka akenenuka akinatagira muthuuri wake ciana na atigira muthuri wake ciana akinathie akenakara kwao e very comfortable nake muthuri na wendaga kuciokia mucii wake wekare ta uriawekarete mbele akira mutumia wake acioke mucii akimwira ke ti acioka mucii enda kwi oraga niorage agekara kara akeona mucii wake ndura ikara wega nundu inaw a ciana ciake riu aseririe asoke ere muthuri usio mutumia wake asoke mucii niwamwirire ringi asoke mucii, mutumia niwonire niurathinua muno ni muthuri wake akemwira niece uria arenda gwika muthuri niwegusaga ena mangure mengi muno ngorori yake tondu ni urenda masokane na mutumia usio wake. Mutumia usio niwerire muthuri wake kuo ndagasoka ringi enda kwi oraga nie urage. Nake akimulia nenda kuiraga niurage amwerire ii wenda kuiraga ni we iurage, nugu riu mekarire agekara ni undu aregua atai na wengi wa kugurana ringi dakwenda kureterera ciana ciake mutumia wingi niwothirie akira mutumia ucio ringi akimuria na gitio itikire gucoka mucii niwomwerire kaa nie ndilasuka kuo lingi ninaumire kuu na ninathiirie nivo augire mutumia usio. Muthuri usio ageciria uguo mutumia wakwa auga nenda kwioroga nioroge nio hatu ngwosa niwosire hatua ya kwioraga akinasokaakinavivia nyomba na ciana ciake ikina thirira kuo riu kithomo nathomire kumana na vugano riu ati mathiga maim bolo imwe matituraga gia kuvitania kwa mangekara magikomolania no tundo mutumia uyu ndaranyita uguo niwavitirie muno kurega kuthikiriria muthuri wake na nigetha matuike a gucokanariria mavote kuthie na mbele na mucii na mbele nie ngathoma atiri mutumia uyu angetikire gucoka mucii muthuri wake ndangeikire ngero io ekire ngero io nondo wa. Matumia wake ndoramugua na uria mala egusanite nake na marai endanu guti undu utangi aririrua usovwe andu macoke megusane kumana na advice iongiona mundu aria utathiesaga kanithari nake ndakoragwa tusio riu ndathiesaga kanithaki tondo ugokorwa niwathiesaga kanithali niungi wacokererie maundu make na kurekanara ni ketha makurwe me vandu vamwe. Ningeuga mathiga mai mbololi imwe matingiaga gokomolania riu ngiona advise io avo ni advise mbega nginona ananie nginacokia mesiria mucii vuria vatie gwikara mucii tondu mothiga mairi kana mathatu wa mana mai mbololi imwe matituraga gukuma lania. Mundu agilele gwikara agicokagira n ani getha ecokira agacoka kwenda mundu aria wingi ni io ingi advise iria nonire navewo muno muno muno ni mutungatiri ambirite mendage mundu uria wingi ta uria niendete. Wana kou mucii oguoo twikarite minake mbagiririte gukorwa nimwendete kabisa kabisa tondu riu ugakorwa mutumia usio muthuri usio weuragiwe ni gukorwa ndendetwe ni mutumia wake. Erugia nikwora kumenwa. Riu advice ya kanithari nihukorwo nie niende mundu unawingi atauria niendetew nie mwone. Na njoke mende ana tuturaniritie nao vau iturari nigetha ngorwe mendete andu aria engiotauna niendete. Na. akirithomithia akimbira niumagirire mathani maria ikumi ma Ngai. Nimbagirirwe kurumagiriria ningetha mvote kuthie rugendo rur rwa neeiguru. Na kuthomaga kirikaniro maita maria mengi nginyagia kuvoa.